Tonga dia manatona ray aman'drenin'ny mpianatra na tonga dia manatona an-dakilasy any mifampikoràna amin'ny mpampianatra dia mifanatrika eo. Dia zay!